﻿ <noise> Wu shig wu ƙwii, ii penan akan cewa mommo ninya piccemmom, ƙiji ninya tivi shinu a shaɗui shinaani ƙan gɓulle manna manni ƙiji a ɗaƙiilan wem ashinɗom a noɗɗan shinɗo ta shaƙƙi shiijim shiɗam minje a walam i-i we shi yiiji nong shiɗam wemmije, shi yiiji nong shinum. Peneng piɗɗi ƙiji shiimu minu pipeero. ƙe maa shingƙo ƙan manna molƙo ƙe noɗɗu ƙo shinɗo mara tang muttaani tii ta shaƙƙi mimaama, chiɓɓaama ta muttani, ma ma mungɓuɗɗina mandi muttuna eleƙui ma shingƙo ƙan manna molma. ƙe maa shinna ƙan manna molƙom, ar wattu nong shiɗɗam mommo peneng mommo pipeero, pipeero ashinji ƙan manna mullim. Maamu shngƙo ƙan manna mulli noɗɗuƙo we. I woccemmo ƙijii minu shannan ta taƙaɗɗaano yamba. Eleƙui ta takaɗɗaano yamba pang ƙijimoi. Maamu shingƙo ƙan manna mulli kan ɗooni yiiƙo ɗakilan we. Cha mu recco-ricciji maa mun muru to, pipeero pang ƙijimoi, maa peenuƙo <hesitation> cha ƙe shingƙo ƙan manna molƙo, to, ke ɗiiƙo wu shuro ndi shoƙƙo shiƙƙo cha, aano an lammo an daƙilaamina, shingƙo ƙan manna mulli, to, peneng ndang shaɗi nshuuƙo foƙƙi shuuƙuji, maa shuuƙo foƙƙi peneng wuccire nshereero.